Guñéni éni ucaméén étaas go min gusét, aw bélogoos go éséfuno ufaak nuŋa maal miin utaas miin éséfuno yayu épuur.